aniniii dursa barettan dufe won guddio bitedde mii kinkinen kana ammotu amtan <hesitation> mii kan ilale malanin wollipa ed pochi tinti uf kasit dabe <hesitation> uf kasa babe iyo kadi tinti wontan dudu ishia worrit lakise <hesitation> dubbatan amtan silaa won an sikaded mii kan kasa himbonini mii kan ar dabaa, ardabe deke pochi sunif ama kadi sun taan lippedun borbadhede duffeni ili mal an lippe rawodet mii kinki kaan amtan wobited tan ijemmedani